Gny mena angamba gn'asia resaky da gny raha tonga andohako ato voalohany da Lio. Lio gny tonga ato voalohany. Eo koa gny lokomena, rouge à lèvre koa. Zay koa zao raha tonga andohako ato voalohany raha fa miresaky anigny tsika.